په پخلنځي کی معمولا دیګونه، کاسې، غابونه، قاشوغې، کفکیر، دمېوو او سلات جوړولو لپاره تراشک او همدارنګه نور لوښي او هم په پخلنځي کي د دخوړو .مختلفې مسلي موجودی وی چی د مختلفو خوړو د پخولو لپاره استفاده تری کیږی